Isnain salasa robo kamisi jumaati sapitu ahad hari isnainam auwan pegawai loidesa loinian jadi setiap potunaue loikantor. Samuanuma tati hari salasaam tati hari rabuah kamisiamnima jumaatam aulapu orasiuselaluam aueu sumabayang jumat pulan sumbayang jumat strahat uninu. Tarus harii sapituam seperti biasa weuelui lumaloikantoram kegiatan iloi desa mula inianam ulai administrasi inianam <noise> <hesitation> hari ahadam harii israhat ameume loto aka imaha hasil loto aka.